اااا ظاعت العايله تاع الطيور و قعدت حزينه و قاعدو يتوسلو لربي بيش يييي يرجعولهم و يرجعو و يكملو المسيره تاعهم لبعظهم الكلهم و هما هاكيكا و فعلا رجعو الطيور الكل.